أقدر أتكلم بالألماني لأن بقالي كتير جدا بتعلمه أكتر من سنتين مثلا وليا صحابي كتير ألمانيين بتكلم معاهم أوقات كتير وسافرت ألمانيا أربع مرات وبقالي فترة بتكلم بيها عشان بشوفها لغة ممتعة وبحب انطق الحروف اللي في الألماني يعني لأن هي في الكلام بتبقى جميلة جدا ونفسي أكمل دراستي في ألمانيا في يوم من الأيام.